Ningan kai inang na dit laun ting anlon malum, a kul, a kar. ap episoi, kailam, ep pukpuk. ep gam, a langai, ep peleir, a pato, ap ep sh soi.